komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld fjöllum við um alþjóðadag

kíkjum upp á brúðuloftið í Þjóðleikhúsinu þar sem verið er að sýna Dimmalimm og fáum krakka

ég heiti Sævar og nú verða sagðar í dag er alþjóðadagur tilgangurinn er að fagna barnabókum með notalegri sögustund og vekja um leið athygli á sögum fyrir börn apríl og hann er haldinn hátíðlegur vegna þess að þá átti h c Andersen afmæli og á degi

öllum krökkum á öllum aldri eina sögu og sagan er lesin í útvarpinu á Rás einn um morguninn þennan dag sagan í ár heitir

og er eftir rithöfundinn Gerði Kristnýju Guðjónsdóttur forsetinn skokkar alltaf í gegnum hverfið í hádeginu á mánudögum sagði Knútur við þurfum ekki annað en að sitja fyrir honum bjóða honum pulsu og áður en hann veit af hefur hann fengið vinnu í sirkusnum okkar þegar maður finnur bók sem maður fellur fyrir og hefur gaman af þá opnast algjörlega nýr heimur sem að bara gefur manni um ókomin ár á lofti er verið að sýna leikrit um prinsessuna Dimmalimm þar sem brúður eru í aðalhlutverkum Dimmalimm er án efa eitt ástsælasta ævintýri þjóðarinnar sagan er eftir listamanninn og fjallar um prinsessuna Dimmalimm sem eignast góðan vin sem er stór og fallegur svanur en eins og í öllum góðum sögum þá gerist eitthvað óvænt og ævintýralegt við fórum og hittum leikstjóra og og mig hefur lengi langað að leika prinsessu leikritið er sett upp í og brúðurnar eru hannaðar af Öldu Veigu Sigurðardóttur og Marsibil g Kristjánsdóttur prinsessan er hér og þetta er

byggð á þessu ástsæla ævintýri um Dimmalimm sem er eftir

vinna úr eigin sagnaarfi og búa til svona ævintýralega sýningu sem er byggð á þessu ævintýri sem er sennilega bara

ekki í heimi en alla vega á Íslandi það er rosalega gaman að koma með eitthvað

þennan aldurshóp og upp í áttatíu þannig að það allir gaman af þessu og og sérstaklega Logi leika sér með dúkkur já það er eitthvað í þessu ævintýri sem að maður getur ekki útskýrt það bara virkar og það er eitthvað við það sem bara tekur mann nú er komið að krakka þar sem við ætlum að heyra fyndin skemmtileg og spennandi um hvað er hún án þess að eyðileggja fyrir fólki bókina hún er um stelpu sem er fjórtán ára og hún flytur í nýjan skóla og þarf alveg að byrja upp á nýtt og þar er vond stelpa sem heitir Hildur Hermundar er þetta bók

já þú veist maður bara svona lifir sig inn í

er voða spennandi nei ekki oft ég hef lesið samt þrjár

nýir starfsmenn sædýrasafns í Japan voru voru boðnir velkomnir til starfa með sérstakri athöfn nýju starfsmennirnir klæddu sig í jakkaföt og settu á sig

og syntu í stórum tanki sem rúmar um fimm þúsund dýr